Afrikaning bir qismi bo’lishiga qaramasdan judayam zamonaviy madaniyatga ega bo’lgan davlat hisoblanadi. O’ziga xos o’simliklar olami, undan tashqari olmos savdosi bilan shug’ullanishlari bilan ajralib turishadi.